நான் ஞாயிற்றுக்கிழமையை நினைக்கும் போது, அது ஒரு வாரத்தை நினைத்துப் பார்க்கிற நாளாக உணர்கிறேன். சனிக்கிழமையின் சுதந்திரத்துடன் ஒப்பிடும்போது இது ஒரு அமைதியான, அதிக அமைதியான அதிர்வைக் கொண்டுள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் பெரும்பாலும் மெதுவாக எடுத்துக்கொள்வது-அது ஒரு நீண்ட காலை உணவாக இருந்தாலும் சரி, புத்தகம் படிப்பதாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது குடும்பம் அல்லது நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவதாக இருந்தாலும் சரி. சிலருக்கு, இது ஆன்மீக இணைப்பு அல்லது ஓய்வு நாள், தேவாலய சேவைகள் அல்லது பிற ஆன்மீக நடைமுறைகள் நாள் குறிக்கின்றன. திங்கட்கிழமைக்கு ஏற்பாடு செய்தல், திட்டமிடுதல் அல்லது ஓய்வெடுத்தல் மற்றும் ரீசார்ஜ் செய்தல் போன்ற வாரங்களுக்கு இது ஒரு சிறிய தயாரிப்பு நாள்.